Sukan da suka ku tubek sien ceh, da paling rami tubek ku meng ne main ball, kayuh ngan ne hobi adep ngan ne sukan minat adep ngan main ball masu sanik ne. En manceh rami dep tubek ne.

Da paling akuk ira dengan anak da narap akuk masu anak kuk ce, uhh senantiasa aduh kiraja da paguh ne. Kanan kudip adup ne. Masu ulah basa ne, senantiasa tiyan andu amang ne. Sentiasa biradat dengan inya. Mun en ce. Akuk ngarap ne, bala anak, anak da mung t'i, paguh lagik dengan inya, mung en ce. Aba kai tiyan Tampa lagik.

Itik ne moh aduh klinik aduh hospital. Asal ne rak biranak, ndug klinik ndug hospital en mah, en mah ceh nehun nya biranak iti ne. Kan ngamin baru ce adup nyaga ne. Je, jaji iti ne adup appointment da hospital da klinik. Jaji gatik boh bala, bala tik, bala nurse boh ce, bala nya da hospital mah ce nyaga inya da ira biranak.

uhh da negara dep meng ti memang minan uhh identity card ato pun IC wang adep da negara da juho da sapa selain masu Malaysia memang minan passport meng en ceh.

Aku'k moh suka da sapa ramin sebab adup kanan tebuk tarun, kanan tebuk sapa, kanan ngasung. En ceh, lagi'k pun ahi kayuh da tundah da sapa ramin. Angin beb bisik muh, mung en ceh. Batuh pun raram. Da tanang nya terapi ti, en mah ceh da sapa ramin ti.

[ooo] Kan aku ira bilajar skills aku ira bilajar mung enih aaa bitukang megeh-megeh semua minan bas bala tools nan bitukang, baik ne gergaji lebih lagi gergaji electronickah mung gren asal keyuh dak minan aaa dak bitukang dak minan keyuh electronic en dak ira bilajar ku sebetul ne. aaa bitukang ngundah remin, ngundah jinjuk, kan ngundah bangku adeh bigunan raye.

Sikulah da negara Malaysia ti meh nyukong, bahasa bahasa jani bahasa da beken. Meng meng bidayuh emm. Memang ne nyukong. Jaji, napeh itin meh adeh inya bilajar bidayuh da bidayuh Serian ka, bukar sadong ka ato pun bau, biatah ka. Memang adeh inya ngajar da, da sikulah itin ne. Jaji, perintah negara memang nyukong bahasa bahasa da beken

Program radio da paling kuk suka mung wang ne lagu, wang station Bidayuh, lagu pinyungkak. uhh Mun en ceh. Sebab uhh kadang kadang tigeru ra ngkaping inya nyungkak lagu. Aduh da dengan messsage ne, dengan message ne pidaan manang uhh harap amu sehat, harap amuk paguh, harap amuk kiyu nyaga adup mu'. uhh Cunto ne mung en. Mung en lagu lagik. Rak bekun sirikat rak lagu, pak kaping anih nehun lagu en. En da suka kuk. Kadang kadang wang DJ paguh memang ne uhh ngeru' ngeru' kah. uhh Ngin inya da paguh. En ce.

uhh nanek pane ti sanang, nanek dawe pane yeh. Bagi aku sanang. Kudog inyo ne ginureng bawang pusu. Wang adep nanek pane sien ce kudog umon ne. Pabila umo meh kurak meh pas kudog ne. Meh tinubar ato pun amu nubar taye. Men kudog inyo kudog bawang kudog umo ain. Meh kudog tubar sampe ne kurak Baru kudog dawe pane meng en cara nanek dawe pane, suka ku nanek ne iye.

Bala inya da dog pilih da komuniti ti memang ahi tanggungjawab ne kan adep tubek bala inya politik ti bala yang berhormat memang ahi inya da komuniti da kawasan ne dapih dog pilih cun aaa cunto ne da serian mesti ne tubek meng anih da patut nerima nyugon kemajuan ataupun pimaju da tempat sien meng anih ngancak inya bersatu padu meng anih ne ngancak inya bisindi indi ati Indi awang.

AI ti memang ahi guna ne neg kita ti sebab kayuh ti meng panai membijak digital computer ti memang ne control cuntoh ne robot, robot bait dapih dapih ne adeh panai ne control ngunah kerja. Semua inya meng ti memang ne pijak ne, Jadi AI ti, inya da meh minan AI ti adeh da dapih dapih bait ne da industry bahas bahas ka bait da factory ka pun meng en lagih minan AI dalam Indi team pun minan AI mah inya sabab kayuh da meng ti da robot robot meng ti ku control bin Ji sanang kita ngatur kerja.

Pingarap aku pasal dadeg masa ije sien ceh sen manusia sentiasa mudip dangan rami dangan aman damai. uhh meng en lagih pimudip pasal aba kambet Tampa. Ihong inya uhh adeh agama ne lagih bala meng cunto bala inya Kristen sebagai anih anih agama Sen ne mudip dangan aman dangan damai kaik bidaruh. Meng en lagih bala Dunia ti sentiasa bisig sen anyap lagih kayuh da dunia ti dakes dakes. Da ati adeh la pak kaik ne ahi maru bina, meng ce sen inya mudip dangan nilai nilai moral, nilai agama en ceh.

Ow.. jeku wang wang andu biranak uhh memang nanda ne mawah ngundah keyuh dak patut mung enih ceh. uhh maan maan dengan family, rami rami dengan family mung en ceh, bala dingan uhh simayang simayang andu biranak dak mung ti en mah andu tiaan andu biranak nyugon terima kasih ndek Tampa legi.

uhh Ngundah bisness, pasal bisness da mung tik akuk mang kuk kaik, akuk pandai kerja da bisness tik ahh. Bagi akuk susah lah. Pak kaik pu'an inya da intuk ne intuk bisness.

Penu kejak de juho tik edeh legi paguh ne, sen edep sentiasa, exercise, ngin edep ngencak edep sentiasa sihat, aye, edeh ih paguh ne. Mbeh legi, semadi edep exercise, semadi edep tubek terun tanak lagi, uhh en de, paguh pasal penu kejak de juhok tik.., pak wong keyuh edeh kanih emergency de singaut edep rak giin uhh tik, kanek penu kejak tik de juhok tik paguh.

Pasal AI ti, paguh kayuh da meng ti eh, sebab ne... semua ne minan computer, ngajah semua contoh ne adeh da minan robot, adeh lagi paguh ne, pak da biek ne uhh anyap awang anyap aseng ne en saja, hah... kan ne manusia memang adeh aseng ne adeh awang ne, uhh minan robot minan computer semua dog set, semua dog natur bada computer, chunto ne bala robot ti bala da industri sien bait da kilang kah bait da anih anih kayuh da minan electric elektronik da meng ti minan computer.